Wallahi dikka mi laara fim dan mi njannga deftere bodɗum. Duniyaru ɗum duniyaru ɗo-ɗo caanja wallahi, ɗo caanja wallahi, damuwa duudi. To a njoodi a laara fim ustan numtol ma, ustan daamuwa, amma gaskiya deftere vonnan wakkati. Dikka mi laara fim da mi njannga deftere.